باش تطيب بيضة في الماء لازم تحط اناء فيه الماء فوق النار و تحط فيه بيضة، تخليه يغلي واحد عشرا دقايق و تنحي البيضة و تقشرها و تاكلها.